forstjóri Samherja segir ótímabært að tala um málefni fyrirtækisins í Namibíu þar sem rannsókn hafi ekki farið fram Dalvíkingar segja of snemmt að dæma blaðamenn Mbl punktur is fullyrða að ítrekuð verkfallsbrot hafi verið framin á vinnustaðnum sem varpi rýrð á fyrirtækið átta tíma vinnustöðvun blaðamanna lauk klukkan sex fyrrverandi sendiherra Bandaríkjanna í

Úkraínu sagði fyrir rannsóknarnefnd þingsins í dag að gagnrýni Donalds Trumps hafi verið ógnandi orðræða forsetans á Twitter var tekin til umfjöllunar fátækt fólk finnur mest fyrir aukagjöldum í heilbrigðisþjónustu sem falla utan við greiðsluþátttökukerfi segir heilbrigðisráðherra íbúar Árborgar verða orðnir tíu þúsund í næstu viku íbúafjölgun síðustu ár hefur verið slík

að sveitarfélagið hefur varla undan við að útdeila lóðum undir nýjar íbúðir

gott kvöld segir ótímabært að fyrirtækið svari fyrir ásakanir um greiðslur til að komast yfir kvóta í Namibíu hann segir Þorstein Má Baldvinsson neita

að hafa tekið þátt í ólögmætum greiðslum Þorsteinn Már Baldvinsson vék tímabundið úr

og við tók Björgólfur fyrrverandi forstjóri Icelandair Group sem eitt sinn var starfsmaður Samherja félagið hefur ráðið lögmannsstofu erlenda til þess að fara yfir þetta mál en er þetta ekki bara leið fyrir fyrirtækið til þess að komast hjá því að að að svara fyrir

þessu svona nei það er bara alls ekki þannig að það er fyrirtæki að vinna fyrir okkur að þessu máli þar til það er búið með sína vinnu þá er teljum við ekki eðlilegt að vera að fjalla um

málið forsvarsmenn Samherja hafa verið sakaðir um að greiða yfir milljarð króna í mútur til háttsettra manna í Namibíu og venslamanna þeirra fyrirtækið hefur ekki svarað þessum ásökunum beint ef við færum að tala um þessa hluti hvað eru mútur hvað er

nú ertu farinn að koma aðeins út fyrir efnið ég er búinn að vera í einn dag og er að skoða þetta mál en ef það kemur í ljós að það hafi verið greiddar mútur hvað þá

það er mjög alvarlegt mál Þorsteinn Már Baldvinsson hefur ekki orðið við beiðnum fréttastofu um viðtal hefurðu spurt Þorstein Má hvort að hann hafi tekið þátt í að greiða mútur já og hvernig svaraði

nei hann svaraði því nei það er ósköp einfalt trúirðu honum já að sjálfsögðu sveitarstjórinn á Dalvík segir mikla virðingu borna fyrir starfsstöð Samherja í bænum Dalvíkingar segja að spyrja þurfi að leikslokum var vígð við hátíðlega athöfn í dag verkefnið hefur staðið yfir í rúm tuttugu ár en framkvæmdir hófust fyrir alvöru árið tvö þúsund og sextán hafa verið lengdir um hundrað sjötíu og fimm metra og framkvæmdin kostar um hálfan milljarð króna þetta styrkir stöðu

við fáum þarna aukið aukið viðlegupláss fyrir stærri skip við getum tekið á móti fraktskipum og og gestum boðið að skoða

frystihús Samherja fólk bara ber mjög mikla viriðngu fyrir starfsstöð Samherja hún er eins og ég sagði áðan byggð á mjög traustum grunni og hér er fólk sem hefur unnið til áratuga hjá fyrirtækinu og ég veit að fólk á Dalvík og íbúar standa þétt við bakið á sínu fólki hér í starfsstöðinni á Dalvík en þegar forsvarsmenn eru sakaðir um mútur og spillingu heldurðu að það breyti engu ég hef bara enga forsendu til að setja mig í einhvern dómstól í því máli þeir Dalvíkingar sem fréttastofa hitti á í dag voru sammála um að það væri of snemmt að dæma það er búið að veiða fólk alveg grimmt og það er engin sönnun í málinu þannig að ég held við ættum bara að bíða og anda með nefinu og sjá svo

hvað gerist maður hefði ekki trúað því ausa aur og

skít yfir þessa menn

búið að dæma í málinu

að heyra báðar hliðar á málinu svo kemur það

við tókum íbúa Austurlands einnig tali í dag mér finnst þetta

skelfilegt að upplifa þetta þetta lítur mjög illa út ég vil byrja á að segja það eftir þennan þátt hjá ykkur fann maður bara líkamlegan sársauka þetta endurtekur sig græðgin alveg við höfum ekkert lært ekkert ekkert

frá bankahruni það hefur nú oft verið rótað upp miklu í samfélaginu og niðurstöðurnar orðið aðrar heldur en fólk er að ímynda sér í upphafi þannig að eigum hvað kemur tveir eru enn á gjörgæslu eftir harðan fjögurra bíla árekstur á Suðurlandsvegi skammt frá Rauðhólum snemma í morgun fimm lentu í slysinu tveir höfðu verið útskrifaðir af sjúkrahúsi fyrripartinn en einum var haldið lengur til rannsóknar lögregla lokaði Suðurlandsvegi í nærri þrjá tíma vegna slyssins

lögreglan rannsakar tildrög

og óskar eftir upplýsingum frá vitnum orðræða Bandaríkjaforseta á Twitter var tekin til umfjöllunar í vitnaleiðslum yfir fyrrverandi sendiherra Bandaríkjanna í Úkraínu í dag hún segir gagnrýni Trumps vera ógnandi fyrrverandi sendiherra Bandaríkjanna í Úkraínu mætir fyrir rannsóknarnefndina í fyrra skiptið tóku níu klukkustundir

var að vitnaleiðslurnar færu fram fyrir opnum tjöldum vitnaleiðslurnar eru hluti af rannsókn nefndar Bandaríkjaþings á meintum

Bandaríkjaforseta sem snúa meðal annars að samskiptum við stjórnvöld í Úkraínu yovanovitch var vikið úr embætti í maí og Donald Trump hefur verið óspar á lýsingar á því hve illa hún hafi sinnt starfi sínu á

meðan vitnaleiðslurnar fóru fram

var forseti Bandaríkanna svo virkur á Twitter að orðræða hans þar var tekin til umfjöllunar

fundist sér ógnað af orðræðu Trumps var það mögulega gagnkvæmt því hún er ein þeirra embættismanna sem Bandaríkjastjórn vildi meina að bera vitni fyrir rannsóknarnefndinni Bandaríkjaforseti sagði stuðningsfólki sínu í gær frá því að

rannsóknin hefði tekið sinn toll af fjölskyldu hans

byggingarleyfum í borginni fækkaði um sex hundruð gert er ráð fyrir því að hátt í tvö þúsund nýjar íbúðir komi á markað í Reykjavík á næsta ári og aðrar tvö þúsund eru á framkvæmdastigi borgarstjóri kynnti uppbyggingu íbúða í borginni í Ráðhúsinu í morgun reiknað er með að byggingaráform fyrir um átta hundruð íbúðir verði samþykkt í ár og að útgáfa leyfa sé að ná jafnvægi á ný tvö þúsund og

átján var metár ekki bara í samhengi síðustu ára heldur

í sögunni núna erum við meira í takt við metárin þrjú sem voru þar á undan en sjáum engu að síður þegar við skoðum þessi plön að það verður áfram

dagur segir að lykillinn að því að geta byggt húsnæði fyrir alla sé aðkoma félaga á borð við bjargs fyrir þá sem hafa lægri tekjur stúdenta ef að þessi atriði myndi vanta þá væri þetta ekki húsnæði fyrir alla en það sem ég er svo stoltur af varðandi þessa uppbyggingu er þessi mikla breidd þetta er

fyrir alla í uppbyggingunni horfa borgaryfirvöld á að þétta núverandi byggð útþenslu borgarinnar er lokið nú erum

borgina inn á við gera hana áhugaverðari og skemmtilegri því við vitum það að íbúabyggð sem er þétt fylgir líka góð þjónusta í færi við þá sem búa þar þá þarf ekki lengur að skutlast eða borgarmarkanna á milli eftir sjálfsagðri þjónustu heldur verða hverfin sjálfbærari og betri til að búa í heilbrigðisráðherra segir aukagjöld lækna og

sjúkraþjálfara sem falla utan greiðsluþátttökukerfis bitna mest á fátæku fólki læknar sæki sér viðbótargreiðslur beint í vasa sjúklinga tvö og hálft ár er frá því þak var sett á kostnað sjúklinga í heilbrigðiskerfinu þannig greiðir fólk að hámarki rétt tæpar sjötíu og fjögur þúsund krónur á ári

ekki meira en tuttugu og sex þúsund

á mánuði aldraðir og öryrkjar greiða minna sem og þeir sem þurfa mikla heilbrigðisþjónustu samningar Sjúkratrygginga við sérfræðilækna og sjúkraþjálfara eru útrunnir og talsvert er um það í báðum stéttum að sjúklingar eru rukkaðir um gjald sem liggur utan greiðsluþátttökukerfisins og því ekki endurgreitt af sjúkratryggingum þannig að í reynd er ekki lengur þak á kostnað sjúklinga mér finnst það ekki gott raunar er það þannig að báðar þessar stéttir eru í samningaviðræðum við Sjúkratryggingar Íslands þannig að ég held að það gildi ekki um þessar stéttir að þær líti á þetta sem varanlegt fyrirkomulag til framtíðar en þarna er verið að sækja viðbótina beint í vasa sjúklinga ég held að það sé ekki þróun sem við viljum sjá með nokkru móti augljóst að það bitnar mest á þeim sem búa við fátækt og lítil efni Svandís vonast til þess að það þokist í samkomulagsátt heilbrigðisþing fór fram öðru sinni í dag niðurstaða þess verður nýtt ásamt

fleiru til að móta þingsályktunartillögu um forgangsröðun í heilbrigðisþjónustunni og einkum þá hvaða gildi eigi að ráða eins og mannúð siðferði jöfnuður og fleira ef

við erum til dæmis að tala um jöfnuð og jafnræði þá þurfum við að halda áfram að draga úr greiðsluþátttöku sjúklinga þegar hafi verið stigin skref í þá átt og

fyrirhuguð

þannig að við þurfum að gefa meira í þessa greiðsluþátttöku til þess að draga úr persónulega skoðun mín er

formaður Blaðamannafélagsins segir verkfallsbrot hafa verið framin hjá Árvakri í dag vinnustöðvun hófst klukkan tíu í morgun og stóð til klukkan

blaðamenn á netmiðlum ljósmyndarar og myndatökumenn lögðu niður störf samninganefndir blaðamanna og Samtaka atvinnulífsins náðu ekki samningum eftir sex klukkustunda fund í gær trúnaðarmaður starfsmanna á Morgunblaðinu segir verkfallsbrot hafa verið framin í dag bæði hafi fréttir verið tímasettar fram í tímann og starfsfólk sem

ekki á vefmiðlinum hafi verið kallað til starfa Brexit verður þó aðal kosningamálið segir sendiherra Bretlands hér á landi þetta eru heldur ekki orð formanns breska Verkamannaflokksins myndskeiðin eru hluti af herferð samtaka

sem berjast gegn falsfréttum unnin með aðstoð tölvutækninnar að verða víti til varnaðar þegar falsfréttir eru annars vegar í aðdraganda þingkosninga í Bretlandi þann tólfta desember því kosningabaráttan er farin á fullt frambjóðendur ferðast um allar trissur og hitta fólk kjósendur við hinar ýmsu aðstæður já kosningaloforðin eru farin að hrúgast inn þannig hefur Verkamannaflokkurinn nú lofað að allir Bretar hafi aðgengi að ljósleiðaratengingu fyrir tvö þúsund og þrjátíu frjálslyndir demókratar hafa lofað að koma á sjóði til stuðnings baráttu gegn loftslagsvá fyrirhuguð Breta úr Evrópusambandinu er þó eins og við var að búast yfir og allt um kring þegar kosningabaráttan er annars vegar er þó eins og við var að búast yfir og allt um kring þegar kosningabaráttan er annars vegar

öld allt skólahald lá niðri í dag þriðja daginn í röð og ljóst er að skemmdir vegna flóðanna eru talsverðar á þessum vinsæla ferðamannastað forsætisráðherra Ítalíu lýsti í gær yfir neyðarástandi í borginni svo hægt yrði að veita fé úr opinberum sjóðum til að bregðast við ástandinu nýr þjónustukjarni fyrir fatlað fólk á Akureyri kemst í gagnið næsta sumar en allt að fimm

ára bið er eftir húsnæði mikil eftirvænting er meðal tilvonandi íbúa sem margir eru í fyrsta sinn að fá sína eigin íbúð þeir Matthías Ingimarsson og Magnús Ásmundsson búa ásamt tveimur öðrum á herbergjasambýli á Akureyri þeir hafa búið saman í yfir þrjátíu ár en langþráður draumur rætist næsta sumar þegar þeir flytja í sínar eigin íbúðir hvert ætlið þið

tvö ár eru liðin síðan þeir fengu fyrst fregnir af nýjum íbúðum og er eftirvæntingin því orðin töluverð

byggja já

samkvæmt upplýsingum frá Akureyrarbæ eru þrettán manns á biðlista eftir sértæku húsnæði og biðtími að

jafnaði þrjú til fimm ár nýr þjónustukjarni við Klettaborg verður tæplega sex hundruð fermetrar og með sex íbúðum með tilkomu hans verður síðasta

herbergjasambýlið á Akureyri lagt niður sem er í samræmi við stefnu stjórnvalda en þar sem nýi þjónustukjarninn kemur í stað annars húsnæðis fækkar aðeins um eitt pláss á biðlistanum nándin er náttúrulega mjög mikil á svona þannig að einkalífið verður mun meira ég held að það sé stærsta breytingin fá frið það segir svolítið mikið ert þú búinn að keyra

þegar þú sást Klettaborg já ég hlakka til íbúar Árborgar verða orðnir tíu þúsund talsins í næstu viku um þrjú hundruð íbúðir voru í byggingu á Selfossi í upphafi ársins en þrátt fyrir það er eftirspurnin umtalsvert meiri en framboðið sveitarfélagið Árborg varð til árið

nítján hundruð níutíu og átta með sameiningu fjögurra sveitarfélaga Selfossbæjar Eyrarbakkahrepps og Sandvíkurhrepps íbúar þá voru um fimm þúsund fimm hundruð talsins þeim hefur fjölgað um sex prósent að meðaltali frá árinu tvö þúsund og sautján og í síðasta mánuði var fjölgunin níu prósent á ársgrundvelli í næstu viku stefnir í stóran áfanga þegar íbúar verða formlega orðnir tíu þúsund talsins það er um að gera að fagna þessum merka áfanga þetta hefur ýmis áhrif til dæmis á fjölda bæjarfulltrúa í næstu kosningum og fleiri þætti þetta eru mikil tímamót samhliða þessari miklu fjölgun breytist eðli þeirra verkefna sem sveitarfélagið stendur frammi fyrir því tryggja þarf að allir innviðir og þjónusta séu til staðar Gísli segist hafa kosið að sú uppbygging hefði gengið hraðar fyrir sig en þó hafi tekist hafi að fjölga

nýr leikskóli tekur að öllu óbreyttu til starfa í ársbyrjun tvö þúsund tuttugu og eitt og í sumar varð kvennaliðið bikarmeistari í fótbolta í fyrsta skipti til stendur að bæta aðstöðu íþróttafólks enn frekar því í næstu viku verður tekin skóflustunga að nýju fjölnota íþróttahúsi fasteignaverð í Árborg hefur tvöfaldast frá upphafi árs tvö þúsund og fimmtán á sama tíma og verð á höfuðborgarsvæðinu hækkaði um fjörutíu og níu prósent fermetraverð nýbygginga er þó enn mun lægra en á höfuðborgarsvæðinu tæplega þrjú hundruð og áttatíu þúsund á

móti fimm hundruð og fimmtíu þúsund meirihluti seldra íbúða í Árborg hefur verið í nýbyggingu en framboðið annar ekki eftirspurn og nýverið voru auglýstar lóðir fyrir hundrað og tuttugu nýjar íbúðir í nýju hverfi vestan við bæinn vissulega er nærri tuttugu prósent mannaflans

að sækja störf yfir heiði til Reykjavíkur það sem að við sjáum fyrir okkur að næsta skref í þróuninni er að við veitum þessu fólki aðstöðu til að vinna sín störf hér í Árborg þannig að það þurfi ekki að fara öll þessi ferðalög yfir heiðina með tilheyrandi kolefnislosun einn vinsælasti söngleikur heims er frumsýndur í

Valsson fréttamaður búinn að koma sér fyrir baksviðs já

á sviðinu í einu

Jóhanna þú ferð með hlutverk Evu verkið segir sögu hennar

kaldi með éljum um vestanvert landið á morgun en léttir til fyrir austan

en víða vægt frost fyrir austan Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur fer nánar yfir veðrið strax að loknum íþróttum Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sér um þær í kvöld karlalandslið Íslands í fótbolta ætlar sér að enda undankeppni EM á jákvæðum nótum

í mars til að spila um laust sæti á

Finnar tryggðu sér í kvöld sæti á EM það verður í fyrsta sinn sem finnskt leikur á stórmóti í fótbolta þrír íslenskir kylfingar hófu leik á loka

fyrir Evrópumótaröðina í dag og Martin Hermannsson fór á kostum í Evrópudeildinni í körfubolta þetta og fleira í íþróttum á eftir starfandi forstjóri Samherja segir ótímabært að tala um málefni fyrirtækisins í Namibíu þar sem rannsókn hafi ekki farið fram Dalvíkingar segja of snemmt að dæma blaðamenn

punktur is fullyrða að ítrekuð verkfallsbrot hafi verið framin á vinnustaðnum sem varpi rýrð á fyrirtækið átta tíma vinnustöðvun blaðamanna lauk klukkan sex fyrrverandi sendiherra Bandaríkjanna í Úkraínu sagði fyrir rannsóknarnefnd þingsins í dag að gagnrýni Donalds Trumps hafi verið ógnandi orðræða forsetans á Twitter var tekin til umfjöllunar fátækt fólk finnur mest fyrir aukagjöldum í

heilbrigðisþjónustu sem falla utan við greiðsluþátttökukerfi segir heilbrigðisráðherra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

segjum þetta gott að sinni njótið helgarinnar og veriði sæl